<hesitation> E klaksôny zany da faneragny izy io oe misitaha anareo fa misy bisikilety zany ty na misitaha anareo ro omban'ito tôbily ity, zany oe raha ame lala zany anao k'da mandefa an'iny da magnambara izay fa oe mikisaha anareo mba andalovan'ity mba sy ho voan'ny gn'accident.